Nu emlǝa, ku ɛkafu nu ɔvlɔɛ kometsuku bapɛ kɛmabeli ɣa ɔgbadza a mɛ yekele muani? Ɛkuwanilɛ elielo kuafonayo nolu dufa yakutuyo osoɣlɔna: aɣlɔɛ mootsue nu ivuɛ ayemu meyakosu nu ovloe aginetsuku me ivueaalobi akonaa Kodu blame blame. E mǝkǝnigbata oduefe. <hesitation> Mekeniɛ ayozie nayiɣla ɔduɛfɛ, kuekele mɛ wuafonawoli moolatu nivuealonu, makosu nu ovloe akone tsuku, atsaŋpɔ ɔduɛfɛ; aɔ alaɣayi alaɣayi mayɔ ivie motsue nivualɔnu makosu ovloe akometsuku. <hesitation> edibidu kɔɔ ɔfonazoe noo ɔgbanyanyi: ayoayugbataɛ bi kalaɣayi kayɔayivie yotsue nivuɛ ava mɔvlɔ afone tsuku. Abidzo ayi ayi abidzoviu, ketsuku abidzoviua ivie kafonefue nayiliea, aɣlɔyitsue nivuɛalɔnu, makɔsu nu ovloe nafonetsuku. Bua nu awu ividzelia itidina wuafɔne yo eti laku wafonetsu nivuɛ alɔnu, aloo wuafonewu udzovi mu wodu nivuɛalɔnu kekele amɛla makɔsu ivuɛ e. Ɔvlɔ nalatsiʒi; bapɛ kɛmaba udunu. Ababudunua, kakɔsu nu ɔyabeyǝduie ufuaa lamɛ ayomli kɛmaɣɔgbadza ku kamafusi ugbataku dini yɔkɛ nɛfɛ me kɛmabudunu bapɛ ku ɛtu kɔma kutuse ɔbuɛ.